ka raha biby mamparikoriko zah- tsy tiàko mitsiny e, kivà-amboa zaigny.ndrindra mahita azy maloto be, mampanegny zah, tsy tiàko mitsiny e. Sady misy fofogny kôa izy igny, matetiky. zaigny igny fô biby <hesitation> matetiky tsy tiako. De magnaraka kivà aminjaio lambo, igny kôa maloto, maimbo be.